Mam wan yuum suŋa sɛla n sɔi la, mam mi yuuma suŋa suŋa gana wa'a. Wa'a fu san dɛna mina n ka nɔŋɛ sinsɛm, fu kan yaŋɛ gee yuuma de la sɛla n suŋeri asaala puti'irɛ. Mam puti'irɛ puan n ani se'em n bala.